أول إشي المكونات <hesitation> قهوة مطحونة وماء وسكر تضع الماء في قدر أوغلاية تشغل النار عليها حتى تغلي بالوضع الكافي، بعدين تضيف ليها القهوة وتقوم بالتقليب <hesitation> جيدًا حتى تذوب بعدين تضيف السكر حسب رغبتك، بعدين <hesitation> تضعها في الكوب اللي تريد تشرب فيه.